United kingdom worguda kabd worsune wor shantamati kila worri hayyu isa kab hayyu isanine kuli wotdufte afan tok woldagete amine dunga lila ufdandet dunga lila kar qabd dunga wol qarkat dunga dansa dimtu amine karkati inamae zaidi africa karkati wonguda hujia midafetene africara dargeti.